طبعا، تسمع صوت المحرك وتتأكد أنه يشتغل بشكل طبيعي. الإطارات، تخلي بالك من التيارات ما تكون بايظة ما تكون مهترئ موخربانة. الفرامل، تجرب الفرامل وتتأكد أنها تعمل بشكل جيد. الهيكل الخارجي، تتأكد أنه ما في صدمات أو صدأ أو خدش من أي <hesitation> حادثة قديمة. تفحص سجل الصيانة وتاريخ الحوادث إذا ممكن. وطبعا، تجرب جولة بالسيارة لوممك-.